Ny ndrô Novely zelandy ndreky maro karazan̈a zen̈y. Resaka sakafon-drô ndreky <hesitation> lakozin̈y zen̈y. Avô asa tanana, tena mahay resaka asa tan̈ana ndreky tsinjaka tiradisionely àby io zen̈y irô. Avô amy izay <hesitation> resaka fandokisan̈a raha bôka anatiny ranomasin̈y koa zen̈y.